कृतज्ञता तब होथे जब हमन कोई बर आभारी होथे। एकर वजह से हमर ध्यान सकारात्मक म केंद्रित होथे। नकारात्मक अउ तनाव कम करथे। संबंध मजबूत होथे अउ सबसे सब बढ़िया हो जाथे।